Fomba fikarakaragna zaridegna zao ôhatra na flera regny, ôhatra misy <hesitation> misy <hesitation> ahatrahatry le tsy ratsy regny, le tsy izy zaigny e, marigny ake, regny alàgnà, atô zav-zavàgna zaigny vodiny e, atô izy fô maniry ake. De ampià-mpiàgna zaiziky koà aminje izy manjarinjary. De mani-ôhatra misy raha fàgnapitapahagna ravigna ndregny amboàmboàrigna azy regny, forme zay tiàn-tegna azy. De tapitapahagna atô amle itiàvan-tegna azy. karahanje fô mikarakara zaridey.